اكتر رياضه مبعرفش العبها هي الكاراتيه لاني زمان كنت بلعب كتير اوي كاراتيه ااا ولما قعدت منها حسيت أن انا جسمي باظ جدا ف دي اكتر لعبه كنت بفكر نفسي بيها الايام ديه حسيت أن انا أدائي وحش جدا فيها